Hia! Tegna misy karazagny zegny ny hagnigny magnatsara le fitadidiagna. <hesitation> Misy zegny leh vokatra azo amy ronono regny, de kakaô koa zegny malaza ma- mahatsara fitadidiagna agnatin'izegny le chocolat regny. De <hesitation> laoko koa o, de avake sesame koa. sesame koa efikasy be zegny ozy oôlo.